Gadzo ba tih, duzáhndu rdxín rah bwín tuh buidxi nguhla rahca calduh chí chxí chxí, rahca dhxín dóh huhu, dzi´bah dhxín lóh dzíyih ga´yihn, dzi´bah. ajonjolí, pan, ga´yihn, dxíchyu bichxi´ushi, este oregano, tomillo, hum clavo, pimienta, ria´ lóhon nichxí raa náh ingrediente chxí chxí chxí gu´tah bwínan. lóh dzíyih chxí chxí chxí dzo´bahan, láhan cha´ gudzia´luh lóhon tin ay gica dxí dshá nahan chxí chxí chxí gute´taluhn ya que láhan gu´yih chxí chxí chxí gida´chan. ga´u luhun dzichxí ruhunra bwín, gadzóbah tih duzáhndu rgúrahba dhxín dóh, chxín rahca láh bwín gui´guinluh, guhunliuh coloradito, guhunlu coloradito, riú ñizah. dzí, riú ñizah dhxín, hu riá dxíchyu riá estee bichxi´ushi hu ria´ oregano riagahca clavo este pimiente chxí, nin náhluh, este pasita, riá gahca ajonjoli,. riá bichxi´ushi lóhon, chxí chxí chxí rdzo´bahn lóh déh chxí chxí chxí ra´yin, huhu orh rdác calduh, calduh dhxídhxi lóhon para ra´ca ñi´dxin. Chxí chxí chxí gi dáhan láhan platu cu´hin gaú bwínan la´ñih bah, ta´yi dhxizáa nichxí náh la´ñih, ah rahcapa cah pozole gaú bwín. dzo´bah dhxóbah chxí chxí chxí, dxíiuhi bue´l dhxídhxi che´ lóhon ya chxí chxí chu´ dxíchyu gaduh bihi dzigah náh dxíchyu chu´lóhon, chu´tuhbi rollo. bachíaah rgu´rah bwín lóh pozole, chxí chxí chxí este, dxie´tuh dhxín, dhxín guajillo, che´dxá lóhon, cun gudziác rahba lóhon par ay gica´dhxí dshánahan. tuhsi guenagah guác bwín lác dhxóbah gu´yih lác, ah buelah gu´yih, chxí chxí yih, lác bue´lac nághla gaúluh, chin este, ráhca shihrín, rdzo´bah galóoh. bue´lah ra´yih chxí chxí chxí este, ya que lác bue´lah huhu, gu´yih, chxí chxí nin náhaluh che´ bichxi´ushi che dxíchyu, yíhcan. huhum, chxí chxí guca´biahchxí rahba dzitáh buidxi giróhbah yícahn ya que láhan náh, ya que láhan gu´yih chxí chxí huhu, gucha´rahba chin cuíh. platuh gucha´rahba dxobah dhxín cun ria´dxa´ calduh lóhon lóhon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 Chuuh batahga gueey íhcan chuuh dohba íhcan chxíchxiyi guse'uraban cun tubih daha'. rdhxeuraba íhcan ya chxíchxi chedza yuuh ya chúhun laan lóh yuuh chohnna hora o. tahpa hora chxíchxiyi guaraba <hesitation> gu guyín gabueraban ya chxíchxi racaha preparar. consomée dxie'tu guajillo <hesitation> chedxaan dzo'ban cúnluh <hesitation> stóohma. <hesitation> menudin'ra bai nin re lahan dxi'yi nichxí'ra dzo'bah ya nichxí'ra runraba consomée. chee dxitiahpa perha picado cheen dxitiahpa, zanahoria, bidza'h yaa <hesitation> ya que chí. lóh ya que la consomée bidah chxíchxi riuyi nin naluh nún lechuga <hesitation> gusalraba. lóhn chín ga'u bwín chxíchxi gusalraba nichí lóhn dhel ga'urabahn cun gudxaru o dhel. ga'urabahn cun guéhta